Kolotsaina frantsay, <hesitation> ny fantatro fotsiny izao hoe rehefa efatra ambin'ny folon'ny volana jolay ry zareo no manao an'ilay fête de l'indépendance ve? Dia ohatran'ny manao matso, filaharana sy ny sisa, ohatran'ny karazana défilé izany e, dia hita eo daholo ny karazana hoe kolotsaina maro isan-karazany